رمضان هو احسن شهر بالنسبة لي، فيهو روح إيمانية عالية و فرصة لي انو الزول يقرب من الله و زيادة العبادة و الصلاة و القرب من الله بريح النفس شديد، في رمضان بحس براحة نفسية و روحانية مختلفة، بحس انو فرصة نقرب من ربنا اكتر، نصلح حالنا، نستغفر و نتوب و رمضان بيجمعنا بي اهلنا و هو اكتر شهر بيجمع الاسره و الاهل و الاصحاب و ليهو طعم خاص في السودان، بنحس فيهو بالترابط و المشاركة، بالنسبة لي هو ما بس شهر صيام، لكن هو فرصة انو الزول يراجع نفسو و ينظم حياتو و يبدا من جديد.